Ethiopian adhaa ishia khabdhii adhaa ishian birria ee kwnza gos achisun jiru gos karibu ee sadhetham irjru naam wolba afanum issa dhubethaa aminen adhanen tham issa khabaaa afan ishin dhubethu birria kaaa dininen ghudio kristoa eee achisun islamunen dhikeyo sagale ishin nyathu sagale dhikeyo hamtu sagale lila uni birri hinkabdhuu aina birria hinkabdhu ee ishinen calendar tham ishia khabdhii mzikiaf iyo sirbinen lila fan jirthi woyyanen akishin neghethithi jira